Lafa hanampy lavaky amin'ny rindrina zany e da mila diovy soa heky lavaky iny, bakeo amin'izay ampia mastiky miaraky amin'ny stapule, avela ho maiky ary sokafy ho lasa malama ny face. Lafa vita zay da apetaky amin'izay ny loko mba hifanaraky amin'ny rindry.